“चेतना” शब्दकि बारेम सोचके मिर दिमागमे पहिलि बात कहोक जागरुकता और आत्मबोध आत हए । चेतना कहोक कोइ परिस्थितिमे हमर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवस्थाकि सम्बोधन हए । जा हमर विचार, अनुभूति, भावना और संसारकि प्रति हमर प्रतिक्रिया सबए समाबेश करत हए । चेतना हमके हमर अस्तित्व और आसपासकि संसारकि बारेम सचेत बनात हए । चेतना केवल विचारन्कि श्रृंखला इकल्लो ना हए, हमर आन्तरिक संसारमे फिर गहिरो प्रभाव पारत हए । जाकि अर्थ कहोक हम अपनाके और औरेसँगकि सम्बन्धके कितनो सम्झत हएँ, हम अपन निर्णयन् और कामन्कि परिणामके कैसो रुपमे ग्रहण करत हएँ और हम हमर जीवनके कौन दृष्टिकोणसे देखत हएँ । चेतना हमर जीवनके अर्थपूर्ण बनात हए और जा हमके हमर उद्देश्य और मार्गदर्शनमे स्पष्टता देत हए । जब हम पूरो रुपमे सचेत होत हएँ, हम अपनसँग और दुसरेसँग इमानदार और स्पष्ट हुइके विचार करन सकत हएँ ।